O- o omunhu ngeenge uwete wakula wafika pondodo yoku yokuhombola nenge wahala ngoo nee oku kaninga eumbo loye ove mwene monale nale nale aakulunhu eshi nee twaxungila pomalupale vakala have tulombwele inima paife oyandja nee paife ndee nande imwe ohainingwa ngoo imwe ohaishikulwa iyaa nale shima ngoo nee uwete kutya aaye meumbo lotomas aamu ondiwetemo limbwesha limbwesha ou ondemupanda nale okwali hoo hopula topula kutya ohoingoo neemanga ndee topula vakweni kutya mani handiti vakwetu nee topula ngoo kaakulunhu akulunhu oovo vaapo ngaho kutya vakwetu ee onyengoo nee mwakala puushinda woo tomas aapa eshi nee mwakala puushiinda wo tomas apa monakudiwa yavo eshi muvashi oveli ngahelipi ummhu ehombo davo odili ngahelipi eshi haapopiwa ohaapiwa ngahelipi shaashi muunyuni ndishi ooh otuli medu menenedu la africa oinima ihapu omo ilimu ngaha oinima ihapu otainingwa aamu efimbo limwe kushishi kutya oto kelidenga peni pamwe otokidenga ashike mongubu nenge wipake mediko lomundilo latemba ndee todimo naana topi filu filu filu Iyaa soo ohashikala shafimana upule tete kutya lombwelenge onakudiwa yovanhu aava oyafa peni iya shaashi fimbo limwe meefamili dimwe aanhu ihaa hombolwa omushamane wotete ohafi yee efimbo limwe nee nokuli eshi tokayamo eshi tokayamo ove otopula omunhu oo ove wotete kala nee ushi kutya shima nee ove wotete tohombola omunhu oo ngaho uuli koshivalo kutya otofi tete shoo osho uwete shafimana upule tete kutya aanhu ava edimo lavo olafa peni oveli ngahelipi ohaapopilwa shike iyaa shima nee shafiki pomukalo uli ngaho ndee tuudu neekutya aaye aaye vokoo tomas oveli nawa ohaalongo nuudinini nokuli kaadona oo ngenge owemutale okwatya okwa tya ohadulika ohaalongo haye naana ngeno topele onghenda pomukunda okaana katekulwa okeli nawa iyaa ovee tofikama nee shaane wafikama ove oto tumuko mhh fimbo limwe nande nee mwapopya nale namukweni kutya oo mukwetu limbwesha aame ohaidilaadila ngaha ondahala ndikuninge shike ondahala diku ndikuhombole ondahala ndikupe epata ondahala uninge omukulukadi wange iyaa

Oo pa otale iinima aayo manga shima nee vamono kutya mboli ove naaveyo owoukilila opo nee hanyadje ehokololo laukilila nakaadona ashiivifilwa ngoo takuti oo mukweni kunya okuliko tekutale omesho okwe kupanda ummh shima nee oshima shafiki ngaho poo taputulwa nee omafiku kutya okey ohashitamekele kaandja mulumenhu mumati taputulwa nee omafiku kutya okey fyee nee vandja mumati omumati oteya ashiivike naini osho hashuufanwa outenya omumati oteya okushiivika naini taputulwa efiku shaashi ovaenda venya vali vatumwako nale oo oveshishi opuwo omumati tai tekelilombola shima nee elilombola tati aame tomas ondeya ngaha ondina edilaadilo lokukufa kaadona ou ohandi ningi shike telilombola aapo ngaho nakaadona naye tashikulako tekilombola yoo kooxemweno okudjaapo nee omalongekido ohaatulwapo ovanyasha ohai nee ngeenge nokuli oshalongekidwa nale shalongekidwa ovanyasha ohavai nee vakalongekide vekiilongekidile oshitufi shavo oosho ngaho tashiifanwa ohango shaashi ndishi opena eyooloko pokati kohango nohombo apa ohatupopi ohango, ohango oshitufi nee osho ngaho omunhu Hamuli iikulya iyaa tavai tave kiilongekidila oshitufi taatulapo efiku lavo kutya aaye fyee ohatufi fi- fi fikama naini iya ohashiya nee nomalongekido mahaapu omalongekido mahapu shaashi ovena oku kwashilipaleka kutya neendjila davo keengeleka odayela ovafuta oifuta yovanhu ngenge oveliko ngeenge oveliko ina futa kwali iiyandjwa yokongeleka ngeenge pamwe opena oo ina kolekwa ngeenge pamwe opena oo ina kolekwa kwali takolekwa pamwe ovali vena ounona ndee ovanhu tava kufilwa ouweteko yee nomulumenhu ngenge pamwe okwali ena okaana pondje ndee opena kamwe pamwe kwali atokola eendjeva dovanhu penya naye okwa pumbwa okufuta oifuta aayo ngaho opo vehekelihange veli komesho yongeleka nenge veli kohalutali taahombola ndee otakudi meme umwe ena okaana pekekunya teya oku kangheka ehombolifo olo ngaho osho oinima yotete tete omunhu ena okuninga shima nee vamane okulongekida omalongekido avo avesha aveshe ovo vewete kutya ovalongekida oinima yavo iya efiku lafika oha oha ohavayi nee voo o- o olye ohakuti omumati ohaka tuma nee ohango aveshe nokooxe nokoina okaadona tatumu eshiivifo ko- ko ko- kolye kooxe mweno kombushe waye koo ohakuti okooxe gona kohehona nokomumati osho ngoo ngaho opo aka shiivifile venya Oombushe yaye ava taveya okumukwata eshi teya okuhombola oyo oinima ngoo nee oidila yopashiwambo shima nee valongekida ngaho oshivike omanga efiku lohombo inalifika ndadina okutumbula ngeno nena omulongo nhaa tanho otuli molo mosondaxa oha- oha- ohaayi neekongeleka akaingide tavaingida kutya tava ingidile ovanhu kutya fyee moshondaxa tashiya ohatuya apa ngaha tuuuye tuane komesho yeni kutya opuwo ina tuhala vali tudane oudano ou woofufila fyee okudja nena eli ngaha otuli pamwe ohatu hombola opuwo okudja nee efiku oolo ngaho shima nee ovanhu vaingida novakulunhu tava tameke nee okututika eengava ovanhu tava tameke okukwata eexuxwa ofamili yokooxe ofamili kutya ofamili yoko kaayodona nofamili yokomati taatameke okukwata eexuxwa taa ongele eexuxwa aado ohadiningwa ngoo nee duuye divatele opo tadi dulu okuvatela fimbo limwe ngeenge otavai nado eshi taakatunga eumbo lavo taakatunga eumbo lavo neexuxwa aado ngaho ngeenge ngeenge pamwe ota diya okuliwapo moshitufi tadi kaliwapo moshitufi shili ngaho ouweteko eshi nee efiku lafika metitano kaandja yamukadona omumati ohakala alanda olinga no manga indiya aapo ngaho ina ndifikako oko ngaho efiku nee olo leingido omumati oha hoolola Tahoolola ngenge pamwe okwahala akadike olinga maala nee eshi oshilipo nale ohakutiwa omunhu ohai taka valekwa takufa tai kaandja yamukadona efiku olo ngaho efiku oolo loku loku ingida ndee tayi kutya ohakuti ohai taka valeka ohayi neekunya ndee tapopi komesho yovadali vakaadona kutya ame edina lange aame shipanga eshi nee ndishipanga ngaha onda hala okushininga nenge ndishi popye komesho yovakwa namukunda amushe ava muli aapa kutya limbwesha ou mwatala nena apa ngaha limbwesha ou ohandii mukufamo mokati keni nongeenge pamwe opena ouwakala una eedjo doye dikwetiwe kulimbwesha popya paife ngaha ndidifute shaashi okudja nena eli ou okwaninga wange noita ikahala vali nenge ndikakale ndapanda ndatala umwe womunye teenghenepo aapa ouweteko ohakutiwa nee ediko lokalinga edidiliko olo ngaho lokalinga novili shima nee vadike olinga yavo tave vafiiko tavai keumbo ee efiku tali kashikulako hakuti efiku lomaingido efiku oolo kalishi lomaingido ndee omaimbilo shaashi ovanhu ohavaimbi oku pendukila efiku lohango omanga aanhu inavaya mohangano ohaa nangala tava imbi efiku oolo ngaho opo nee mefiku lohango olo ngaho oo ovanhu vokaandja mumati ovena nee okudjako nokofa okofa aayo nongobe yoyonda yovanhu yakaadona kaadona ohahondwa ohayi mongobe Yandiko ashike oshali ngaho kaadona oo otaondwa tatwalelwa ongobe nolinga yaye kaanhu vokadja mumati. uudano ohaukadja naapa shaashi kashishi shipu okuya meumbo lovanhu landja mukadona oo monale aanhu okwali haapatelwa pondje ndee nande paife hashi ningwa keembinga dimwe topatelwa pondje tamuhala tamwiimbi tamwiimbi pondje opo ngaho mwa teelela oku patululwa opo muye meni muyandje efimbo limwe nokuli aanhu ohaadulu oku mukaleka pondje oopo nande oule weevili dafika pu nhatu tamwiimbula ngeenge ita mwiimbi itamupitifwa. tamwii nee mukayandje okofa yeni ongobe oyo ohainangelwa nopena oo hanangele okofa oyo ou tadike omufuko adja kaandja mumati opo nee efiku lohango olo ngaho kaadona tadi nee kandja kaambulavo namumati tadi kandja mbulavo ndee taashakene pongeleka shima vashakene pongeleka tava hombolifwa ku pastori tavaanigwa iinima ikwao fimbo limwe omanga ina tufika aapo aanhu oovo ohahombola pamangesitrata papangelo nopangeleka opena aafita vamwe vapewa epitikilo vahombolife ngaho vapewa eembapitla davo poo opena ava havi ku magistrata manga efiku oolo inalifika ohashiningwa nokuli luhapu momatitano tahombola metitano taa kahombola molomakaya kongeleka osho hashiningwa ngaho shima nee vahombola ngaho kaadona efiku lohango efiku lohango ngenge yapu ngenge neepamwe ovatokola kutya otaaningi komaumbo eli avali Pamwe molomakaya nditye etitano okaandja mukadona moo molomakaya okaandja mumati oo kaadona okudja kaambulavo ohadiko nee alekelwa ohadiko atumba okofa yaye noikutu yaye no okofa yaye inya kwali apewa noikutu yaye shaashi oteya euye akakale kaandja mukadona oo oko akakala ngaho voo nee konima nee yefimbo kaadona ohakaya nee konima yoshivike akataleko oimbale yaye ee akalele alushe kaandja mumati shima nee ohombo yapu ouweteko osho osho eenghedi dohango momufyuululwakalo waawambo shoo osho hashi talikako ongo hango shili yafindana nenge ya ningwa momualo uli ngaho tangi unene